Ma-i mõistaq mitte midägiq vastadaq sääntse küsümüse pääle. Piniq ommaq nii lihtsäq eläjägeseq, et. Inemine täpsähe tiid, mis tä tege ja mis tä mõtlõs ja. Olõ-i sääntsit tagamõttit sääl as'a man.